احب أز- أختار زر إيقاف الزمن ليش؟ لأنه بيخليني أقدر أستمتع باللحظات الجميلة بدون ضغط الوقت، ممكن أوقف الوقت في لحظة مع الأهل أو الأصدقاء وأخليها تستمر أطول كمان، إذا كنت أحتاج أفكر أو أركز أوقف الزمن وأخذ راحتي، أما الرجوع بالزمن يمكن تكون فيه مخاطر أو أحداث ما أريد أغيرها، فإيقاف الزمن هو الخيار اللي بيخلي حياتي أجمل.